Pensu pa chë la plastica a deva esi vietà, ma sicürament ëntà duvrene menu përché la plastica al ëncuina tantu l'ambient e mi pensu chë le persun-e pövu ëmparé a duvrene dë menu e a per ezempi duvré pi la carta respet a la plastica